Ekiri egbemameyama ikpgoroedo reghe emofe neraredoreghe weh wagbo emuosome nitse ro oghena oh amofe nipegoro rare doreghe ipeghoro abomarewara abo marekh ana abokhari resori nipegorokha redoreghe nitsoya nipegoro rarekiri egbemumena ikpegoro nakhanene ayanerakuwo ra ikpegoro kira ikpegoro na nekira fani enofe nera nedoreghe nitsoya aborarekhara rageredurakuwo ami ekugberane oyanorakuwyanuzegbera rokherarera oyanor ayanu zemi eonecher rokhera rera rozheikhamie khaya oyor enikp egorona irarononoyana onoyaokhare rekerere okerikpa obore uratironi kpaobonari amiekhakueukhekira emagemie enikpegorora, Ekiremefuawo eyotowara aragere ra eyotowara aragemionorera nura rero akanyanoteonya eyeh unefuwo ikpegoro eh eh eh eh do oreghei nitsoya edegbemume nitoya ababuke rerakpo ikpegoro erakiremetoto erakiragbonitoya ababukurakpo ona gbona rurazekura nugekurawo rugezerurazewara rugera kurawo <hesitation> managbo roi emoi kpegoro erimu kekeke kekekeke mara moimi maway khi menakhe enikpegorona eh iramionikp gorona emena ona ona ona huhu oramoimokira oya okha keri aruba rikah keriere ekumiekpo urekpa robo amie enekharuromie emufififi onoya okhayakone egbegieyaneragieo ikpegoro oramoi mokira okuwe doroghe itsoya. Ekarewo ekarewikpegoro oghena tusi chioreghe waro rokhiemima dio oghena oghena chi oreghe waro ikpegoro edo reghei edemestosto managbo mari mogbefifififi marimoinikpegoronafifififi mawe onagbo irone orakiriro enekhemo nemawerena enikpegorona averago tokhurere oyakpo rokhaduraruorimi oyakpo eghewo eduenikpegoro kuiri gho oto edu ra kuorawoto enirigo ere rawara mare oregie oyegbe naremeh naraguere just manoi emekpamaobo roze makhamoi mekpanaobo makhami oneche agai ikpegorona ikpegoro dore genitsoya orakireminakhe orakiri emanaki oroghe rokhona node. Ami <hesitation> amioghieogena oredioyawe ikpegoro onakiri happiness ukhayonu wi happiness wemoikpegoro urayere uraquemo amine selfu ukirari efenure mionamira oyomoikpegoro oyorena bet eyara okhege nino obona okhegerena so uchi ware hu hu oyaro otso awikpe gororere ikpegoro orakini orakiragbo yereuwere note yerewere ofo ami uramie onobonitsa amie amie iwia nuwia self oghena okhe remoieni ikpegoro ra khebless ira umiekhia rekhemoi nikpegorora okirosabona okiri emekheyanua wekhekona ha werene ikpegoro eramoinaekiremo ono wekpegorofifi oderiro degbori ugie wagbo kisi agbo wori kisi emoi ikpegoro eramoimirekira avekpegoro nereurereniro oghena ror no mamah. Romikpegoro rekhame rorema abima rarari nesoquere quare bet oghena oghekhara ukhawi ikpeghoro uraro degbeode wagie youwo urarobo ru rorokira nure ikpegoro ififimeh maronagbe nokira egiegie yame huhu zoghena reyanotso ikpegoro erakira gbo era kiri egiegie nitsa agbo are without ura moi ikpegoro umoimu de huhu zoge nareyowara ikpegoro ora kiri eminakhe egie gie nitse agbo. <noise> zikpegorobo akanya no ghena <noise> ogbe aga efuenitseh rokiri afani nitse khazemoi ikpegororurorue reregbe khazoi mo ikpegororurokiremi nana okhekira okherogbidobo emo agonitse okhekir oh okhekiri ireire re ikpegoro eramoime kira mariwo re oramoimokira abumiagbo ruro yere.